Le fagnamboarana taratasy malôha tsy de tegna hoe aiko hoe magnakory fa ny raha aiko fogna hoe <hesitation> avy amin'ny kakazo hagnamboaran'izy aveo misy machine magnamboatra mamadiky izy ho lasa taratasy, fa tsy haiko hoe machine magnakory aveo kakazo karakory le karazanle kara- ny le kakazo ilegna aminazy.